Yäki äj nkumku'oji koj pyaka'k itnämpa, yä'ki poblo nuevo, bochil y jitotol jejtzye itnämpa paka'k, pero yä'ak kä'mäk de tapilula, pichucalco, viermosa, mas ninhkä, y at it'tyo'pa't villa por que kyotzonhpa't äj ntoya'pi'k, jinhä mas täpä'k.